таңғы шоу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
аяқты қимылдат деп күшті билейтін бейбіт қошқалиев ағамыз келді қош келдіңіз
қош келдік ассаламағалейкум
қалыңыз қалай күшті
бәрі жақсы ғой қалай жеттіңіз күшті жеттік
кептеліске тұрып қалмадыңыз ба ыыы жоқ тұрасың ғой міндетті түрде
онда алыс тұрасыз бұл бірақ ерте ыыы ерте тұрып тез шықсаң үлгіресің бәріне іхі
екі мың да он алтыншы жылы іхі бейбіт ағам атақ даңқпен таныстыруға жеткен жоқпын деп сұхбат берген екенсіз
іхі ол енді сәл ұяттау болады деген екенсіз төрт жыл бұрын
мхм төрт жыл өтті енді біраз халық сізді таниды біледі әндеріңізді жатқа біледі хит мысалға бес алты әніңіз
айтуға болады ма қазір сізді ы атақ даңқпен таныстырып
иә мен енді ресми жаңағы атақ даңқым жоқ
ы бірақ ыыы енді құдайға шүкір абыройлы жинаған абыройым бар деп ойлаймын мен сол абыроймен жүрсек жетеді ғой
бәрекелді енді бейбіт мырза сіз келеді деген кезде не істейміз дедік а
не істейміз дедік сіз келеді деген кезде аха
сөйтіп ақбибі ойланды ойланды сосын айтты мынандай тақырып болса қалай болады деді
сосын айтты бұл онша емес екен дедік сөйтіп анар мыңбаева тұрды да осы тақырып қалай болады деді жұлдыздардың райдерлеры туралы
а райдер мхм сізде бар ма
ыыы жанболат пен жазираны айттық али оқаповты айттық айқынды айттық
і ол кәдімгі бәрі не ме ресми
ііі ресми болған кезде иә кәдімгідей интернетте жарияланған
көмекшілеріне хабарласып иә
і алдап телефон соқтыңдар ма
не жоқ мен енді біз біріншіден кішкене ы елге қарау керек
елге біз жаңа европада ы немесе америкада тұрмағаннан кейін ондай не көп жасай алмаймын мен
ііі өйткені біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз деп ойлаймын әлі мхм
м сол үшін біз ондай қоймаймыз бірақ енді ііі жаңағыдай неге саламыз ғой адамгершілікке
ыыы мысалы машинамен баратын болса машинамен бара саламыз деген сияқты ғой
ондай не жоқ бір жаңағыдай соңғы осындай жылғы осындай көлік немесе осындай марка дейтін жоқ әйтеуір ең бастысы дұрыс машина болса болды
негізі бірақ біздің сол жұлдыздардың арасында бар екен ыыы көліктің маркасы екі мың он бесінші жылдан ыыы жоғары шыққан
ііі әркім өзі біледі ғой өзі шешеді
мысалға сізді нұр сұлтанға шақырды иә нұр сұлтан қаласына аха ұшақ қандай болу керек қай класстан
иә иә ешқандай не істемеймін кәдімгі мен ондай бизнес немесе эконом деп қарамайсыз иә эконом не аласыз соны міне беремін
бірақ ең бастысы шыны керек ы соңғы кезде ы өзіміздің жаңағы ы енді ы реклама болады ма бұны білмеймін
бірақ ол бірақ не ғой өзі бір тасымалдайтын нәрсе эйр астанаға не істейміз ғой іхі өйткені ұнайды оның ол жердегі сервисі бәрі жақсы да мхм
а флай арыстан флай арыстан да жақсы иә оны да қосып қоюға болады скат ыыы орташа деңгейде ғой
бек эйр кетті ғой десең
жақсы сөйтіп енді жалғастырайық төрт жыл бұрынғы жаңағы сұхбаттарыңызды қарап алғанбыз ғой
мхм төрт жыл бұрын дейді стиль туралы көп айтқан екенсіз дейді
не туралы стиль туралы
кімнің стиліне ы жалпы қызығасыз
үш киім стилі киім киіну стилі және үш ән айту стилі керемет қазақ эстардасында жүрген әншілер кімдер мхм үш киім киісі және ән айту стилі жағынан
енді ұмытып қалдым үш жыл бұрын не айтқанымды но дегенмен де ыыы мен жылдан жылға жаңағы жасарып баратқан жоқпын үлкейіп баратырмын
ы сол үшін менің де ыыы ой өрісім де өзгереді ы жалпы талғам да өзгереді ең бастысы жаңа айттым ғой м шеңберден шықпау мхм
ыыы жамандыққа итермейтін ол музыка болу керек ол киім үлгісі болу керек
ы сол соны ұстанса бәрін жақсы көремін десең
енді бір екі үш әншіні арасында жүрсіз ғой жоқ айтпағансыз сіз
енді айтыңыз иә іхі
үш жақсы киінетін әнші
жақсы киінетіндер енді құдайға шүкір көп ыыы соның бірі маған мысалы нұржандікі ұнайды керменбаев мхм
ііі коко джамбо деп қойсаңызшы коко джамбонікі ұнайды мхм иә
ол енді репостқа киінеді ойнап айтамын ыыы сосын әсет ы заман тобындағы иә мхм ол жақсы кинеді өте
ерген ше ерген де жақсы киінеді иә
жоқ жаңа үш адам деген соң бір шеңберде отырмын
үш ән айту стилі ерекше мхм әй осылар қатты ұнайды деп мхм
олар да көп енді ренжіп қалып жүрер білмеймін
меніңше ы бұл жерде енді ергенді киім жағынан емес осы ән жағына ауыстырып жіберу керек сияқты
өлең айту жағынан иә ерген енді өзінің ерекше ы дауысы бар диапазоны ерекше
ы ондай біздің эстрадада енді димаш деп ойлаймын мхм содан кейін осы ергенді қосып қойсақ болады мхм диапазондары жоғары
құдай яғни сондай ы не берген мүмкіндік мхм
қыздар жағына қарай аумайды екенсіз қыздар
а қыздарға да болады енді қыздар да жақсы көп қой ыыы жанар бар мысалы ммм кім бар тағы
айтпақшы жақында бір жаңалық шықты
жанар қарамай қойған дейді ме сізге сізді тастап кетті дейді ме

жоқ ол жерде ондай әңгіме болған жоқ тек ііі жаңағы клипке түсу керек еді
іхі түспеймін деді түспеймін деген жоқ ол кетіп қалды шетелге кетіп қалды сол туралы айтқанмын
мен біз жаңағы уақытты алмай түсіре бердік дегендей ниетте айтқанмын мхм бірақ басқаша
күшті ғой иә тамаша ән тыңдап алайық ендеше үзіліс жасап сосын жалғастырамыз кеттік
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
бейбіт қошқалиев бүгін бізде қонақта таңғы шоуда хабарласқан тыңдарман бар екен иә мирас алло
ассалаумағайкум і бейбіт аға қош келдіңіз ассалаумағалейкум жандәурен аға уағалекумассалям ақбибі қалайсыздар
жақсы шүкір
бүгінгі күндеріңізге сәттілік рахмет
бейбіт аға тағы да ассалаумағалейкум қош келдіңіз уағалейкум
ііі мен сізді өте қатты сүйіп тыңдаймын әндеріңізді ыыы құрметтеймін жақсы көремін
ыыы және де бір і жандәурен аға не үшін хабарласып тұрғанымды біліп тұрған
ән айтасыз ба мхм иә бейбіт ағаның келген қонақтың әдеттегідей әнін айтып беремін ғой бәрекелді
іхі енді бейбіт ағаның алғаш айтып жүрген бір әні бар еді ы танымал болып жүрген жаным деген
іхі айттып беріңіз ал кеттік құлағымыз сізде
көздеріңнен айналдым мөлдіреген мөлдіреген
бұл көздерді аллахым өзі берген өзі берген
ойламаппын өзіңдей адам бар деп
жүрекке сол бір жолды табалар деп
айтқан сөзің жағады жанға майдай
көркіңнен айналайын толған айдай
айтқан сөзің жағады жанға майдай
көркіңнен айналайын жүзіңнен айналайын
өзіңнен айналайын толған

жаңадан әндеріңіз шыға берсін сіздерге де творчестволық табыс ы еңбектеріңіз жана берсін ақшаларыңыз көп әумин жоқ
әумин көп рахмет жақсы
күніңізге сәттілік мирас алла разы болсын аман болыңыз
іхі иә бұл әннің аты сезім негізі бәсе сезім
бір көзіңізден байқадық біраз нәрсені еске түсірген сияқты ғой
ыыы көзіңнен айналайын деп
енді көзіңнен айналайын деп бұл сейфуллин жолбарыстың әні іхі өзінің сүйіктісіне арнаған
неше жыл бұрын шыққан ән
ыыы бұл қашан олар енді қашан шығарғанын білмеймін біздер екі мың жетінші жылы мен сұрап шығарғанбыз
неге дәл осы әнді сұрадыңыздар
маған ұнады және халыққа ыыы аргонияның тілімен айтқанда кіретінін білдім түһ
сөйтіп бұл әнді алдыңыз мхм кімге арнап жүрдіңіз сол кезде кімге айтып жүрдіңіз
енді өзімнің жолдасыма арнадым мхм енді сөйтіп айтасың
соны сұрағым келіп отыр ғой енді ағалардың неғып жатқаны ұят болады дейді нурбуллин жазып отыр бұл хатты
өнер барысына қатыспаймын дейді іхі ағалардың неағып жатқаным кішкене ұяттау ғой дейді
ааа иә иә иә хорошо жарайды жарайды
сөйтіп өнер барысына қатысасыз жақында кешірші дейсің
өнер барысына иә жақын арада болайын деп жатыр қай уақытта нақты
бұйырса иә жиырма екінші наурыз деп отыр іхі оны кеше өзіміз естідік
нұр сұлтан қаласында өтеді ма жоқ жоқ осында өтеді мхм келіңіздер
ы ол өтеді нақты білмеймін қайда екенін балуаншолақ па екен аха
ііі енді үлкен бір жаңағындай спорт кешендерінде өтеді міндетті түрде і
ііі көптеген жаңағы өнер адамдары қатысады ақындар бар ыыы актерлер бар ішінде әншілер бар деген сияқты
сол маған осы осы бүгін екінші апта осы екінші аптаға кетті
бір апта бұрын айтқан ыыы негізі өте қиын спорт түрі екен мхм
өйткені оған дейін мен көп мән берген жоқпын
ііі өзім көбінесе жаңағыдай джуджитсу дейді гриплинг дейді соған көңіл бөліп не істеп жүргенмін айналысып мхм
ііі бірақ қазақ күресі кішкене қиындау екен мхм
ал енді жалпы айтты ма сіздің салмағыңызда кімдер болады және кімдермен күресуіңіз мүмкін деп
ы мен білетінім әйтеуір аян ыыы өтепберген иә аха соны білемін сосын анау мейірхан ы блогер а иә иә
қалғанын білмейді екенмін кім екенін ааа
сәттілік бірақ енді үшеуіңізден кім мықты болады деп ойлайсыз
оны енді негізі әрине жаңағы қалай еді көп айналысқан адам ол алда тұрады ғой
айта берсеңізші енді ертең сіз жеңіліп қалып жатырсаңыз айтамыз ой төрешілер өйтіп жіберді бүйтіп жіберді деп
жоқ олай не істемей ақ қояйық ы мүмкін осы жылы ұтылып қалсам да келесі жылы міндетті түрде дайындалып мен ұтуға не істеймін
себебі оған да уақыт керек бір жылдай керек адам жаңағы орысша айтқанда адаптация дейді ғой іхі соған бейім болу керек бейімделу керек
і сосын жаңағыдай толық сенім пайда болғаннан кейін барып күресуге болады
орысша айтқандай главное участие дейсіз ғой
иә ал қазір ы ең бастысы жаңағы үлес қосу мхм осы қазақ спортын жалпы қазақша біздің күресте дамытуға дамытуға оған бір үлес қоссақ деген ниет қой мхм
екі мың он алтыда пәтер жалдап тұрамын деп сұхбат берген екенсіз іхі қазір
әлі жалдап тұрамын енді бірақ ыыы жаңағыдай қуанышыммен бөлісіп кетейін осы екі үш ай болды үй алғаныма
о құтты болсын он алты жылдан кейін алдым түһ
ііі сол әлі сол жаңағы ремонт ыыы нелері жұмыстары жүріп жатыр іхі соның бұйырса енді шақырамын ғой
міндетті түрде шашуымыз кәмпит пішінәйымызды алып әйтеуір барамыз ғой пирогымызды көтеріп ақбибі
ән тыңдап алайық тыңдайық тыңдайық сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
енді бейбіт мырза екі мың он алтыда қазақтың музыкасын дамытқым келеді деген екенсіз аха
бір үлес қосып ыыы дамытсам одан асқан арман жоқ шығар деген екенсіз төрт жыл өтіп кетті қандай үлес қостым деп ойлайсыз
енді біздің үлес қосуымыз жалпы ол музыка мхм
і осылай шығарамыз әрі қарай енді тәуекелге бел буамыз себебі ііі біз ештеңені бүйтіп өзгерте салмаймыз ғой мхм
өзгертуіміз тек осы амалмен яғни біздің шығарған музыкаларымыз оның ерекше оның ы жаңағыдай білімге құралған гармониялары аккордтары
ііі сол дұрыс болса үлес қосу деп мен ойлаймын
ыыы мысалы сен кейбір әндер болады жалпы сен өмірден өтіп кеткеннен кейін ол тыңдала бастайды да
иә ол тек тәуекелдің несі де жаңағыдай ыыы былай ұстанымы мхм
мен болашақ білмейміз бірақ дегенменде бүгін біз жақсы нәрсе жасауымыз керек
ыыы енді өзімнің жалпы бағам өлшемі бойынша ііі менің әндерімнің бәрі жаңағыдай ы орысша айтқанда грамотна жасалған мхм
ұялмай көрсете аласыз иә иә оймен жасалған ы еңбектенген жай біреуден плагиат алған жоқпыз ешкімнен ұрлаған жоқпыз бірақ әсерленеміз ғой мхм
мхм енді соңғы шыққан сол сәл билеймін деген жаңағы ән жайлы біз ы эфирден тыс айтып отырған болатынбыз сол жайлы өзіңіз айта өтсеңіз
мысалы көбі ы тағы да бір би туралы ән шығарған ба деп ойлап жатады мхм сол әннің жалпы шығуы жайлы өзі бір ерекше стильде шыққан
иә кішкене өзіміздің жаңағындай үнтаспамызда альбом деп айтайық енді мхм
ііі үнтаспамыздың арасында сондай бір стильде болған жақсы
ыыы сондай ниеттеніп жүргенмін негізі
ыыы енді яғни жақында альбом шығады құдай қаласа иә мхм өте аз қалды
ы сосын жаңағыдай ерген бір әнін көрсетті маған и осы ергенннің әні мхм мхм заман тобындағы
сол жаңағы айтқан көрсетті де и маған ұнап қалды мхм маған бер осыны сыйла деп

жоқ ол бірден айтты сол саған келеді деді де мхм өйткені жаңағы ішінде сәл билеймін деген сөзі болғаннан кейін
сосын ринатпен ақылдасады ғой ринат екеуі жазғаннан кейін ринат ы жүз пайыз бейбітке депті мхм сол рахмет жігіттерге
енді негізі сол әннен кейін инстаграмнан көріп қалдым ыыы осы ән тыңдағаннан кейін жаңа амандасудың түрі пайда болды деп коко джамбо иә иә
коко джамбо жүрген жер сондай ғой енді жалпы сөйтіп бір челендж ұйымдастыру ойда жоқ па бір қызық сияқты меніңше
і жоқ ы кейде болады енді өтпей қалады жүрмей қалады іхі бірақ енді жасай салған жақсы ммм жасай сал әрі қарай өзі қызық болса халық алып кетеді қызық болмаса қалады да
альбомда неше ән болады бұрынғы әндер болады ма жаңағы
иә бұрынғыннан бастап осы соңғы әндерге дейін соңғысы осы енді сәл билеймін ғой
ыыы сонымен бітеді деп ойлаймын иә иә
ііі жақында айтпақшы министрліктен мынандай жаңалықтар тарады өзіміз де жаздық айттық эфирде оны
і фонограммамен болатын концертті міндетті түрде әнші алдын ала ескерту керек дейді
соған ойыңыз қандай дұрыс қой енді ол ол міндетті түрде болу керек
ііі жалпы бұрын жалпы жаңағыдай батыс елдерінде ыыы фонограммамен тек қана не ретінде қолданады ғой жаңағы эфирге шыққанда иә мхм осындай радиоларға деген сияқты түсірілімдерге
а былай жанды дауыста жұмыс жасайды олар
і әрине жанды дауыста жұмыс жасау оңай емес өйткені оның оған сай ы құрал жабдықтар инструменттер болу керек
ол да бізде әлі кейбір жеткіліксіз оны халық екінің бірі түсіне бермейді
ііі мысалы сол үшін уақыт керек бірақ жалпы дұрыс дұрыс бағыт біз оны ұстануымыз керек
ііі жанды дауыста болуымыз керек іріктеледі ол ыыы жалпы реформа керек біздің эстардаға
осылай айтып жүргеніңізге біраз жылдың жүзі болған сияқты
ол өзгермейтін сияқты үзіліс жасап алайық енді иә сосын жалғастырамыз кеттік
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
осыдан төрт жыл бұрын менің спонсорым жоқ деп сұхбат берген екенсіз қазір бар ма спонсорыңыз демеушіңіз ы жоқ жоқ спонсор жоқ
өзіңіз өзіміз өзіміз
өзімнің жеке кәсібім де жоқ деген болатынсыз
айтпақшы иә доллар ол кезде үш жүз жетпіс екі болған екен аха
екі мың он сегізде іхі киім топтамасын жасаймын деген екенсіз
иә ондай ниет болған әлі де кеш емес болашақта көрерміз қазір мына осы бір жақсы бір бейнебаян
ііі осы жаңағы үнтаспамды шығарсам мхм көрерміз әрі қарай бірақ негізі жалпы кәсіп керек кәсіпсіз болмайды деп ойлаймын
бірақ оған миымыз жетпейді не істерімізді білмейміз шыны керек білмеймін
негізі иә қазіргі таңда өте көп қой сондай кез келген нәрсе бар қол жетім
бәрі бар білмеймін мен шаш алып донер пісіретін бірдеме шаш алып отырып донер жеп отыратын бірдемелер ашамыз ба
сондай жасау керек сияқты енді киелі сахна дейді атақ даңқтан басқа не берді сізге дейді атақ даңқтан басқа не берді
ыыы мен ондай бір енді өйтіп ондай нәрсе көп ойламаймын негізі атақ даңқ бұл менің жұмысым
ыыы мен мысалы мен не ы көше тазалаушы не ол да өзінің жұмысын атқарады мен де өз жұмысымды атқарамын
менің жұмысым ән жазып м ән айтып ііі жаңағыдай халыққа жақсы көңіл сыйлау
бір жерде өзімнің жаңа насихат айтып қалу бір жерде жай тек жеңіл сөздермен айту деген сияқты ммм бір жұмысым осы мхм ыыы осыдан ләззат аламын
енді айту деп қалдыңыз ғой сол жаңа сұхбаттардың бірінде плагиатқа көңілім толмайды деп айтқан екенсіз
кез келген сұхбатта сөйтіп айтасыз мхм плагиат деген не деген масқара дегендей өнердегі қай досыңызға айттыңыз соңғы
менің қасымдағы достарымда плагиат жоқ ыыы плагиатпен жұмыс жасамайтын балалар
аллаға шүкір деп қойсаңызшы аллаға шүкір іхі
енді плагиатпен жұмыс жасайтын балалар ыыы оларды да түсінемін мен оларға қарсы шығып не істемеймін өйткені м шынында кейде ән жоқ болады шынында мхм
оның қазір композиторлар да әндері ән де емес
сол үшін көңіл толмағаннан кейін міндетті түрде даладан іздейді де мхм
ол міндетті түрде оның басы тоймен ауырады ол тойға шығу керек ол ән тойға өту керек
оның бәрі тойға өтсе ақша табасың ғой иә вот сол үшін мен ешкімді өйтіп кінәлай алмаймын мхм
ііі өйткені қазір заман қиын ол әншілердің бәрінің халі жаңағы халық ойлағандай күшті емес қой мхм
сол бір бір үш төрт бес әншімен салыстыратын болар бәрін
мыңдаған әнші бар ғой үш төрт әнші бар жаңағыдай әрдайым тойда мысалы иә
солармен бәрімен өмірімен салыстрады ол олай емес
ыыы қалталарында былай айтқанда бес алты мың теңге екі мың теңге болмай қалатын кездер болады ғой мысалға шынында мхм
көлікке құятын бензинге ақша таба алмайтын кездер болады
ол бәрі дұрыс нәрсе ол ешқандай міндетті түрде сен шалқу дейтін ол ондай қағида жоқ
сен әнші болсаң сен шалқу керексің деген немесе күнде стейк жейді деген ондай қағида жоқ аха
ол сол жұмыс болады ма біздің жұмысымыз біздің ләззатымыз болғаннан кейін оны соған сабыр етіп жұмыс жасау керек
ринат гайсинге қарызын қайтардыңыз ба
і ринат і жоқ ринат ешқашан оны сұраған жоқ меннен және ол ондай жігіт емес өте жомарт жігіттердің бірі іхі
ешқашан ұмытпаймын бірақ әрине мен әрдайым оның несін жаңағыдай сөзін жерге қалдырмаймын өзімнің інілік ііі жаңағыдай немді ақтарып жүрмін қызметімді қызметімді
бірақ енді қанша ақша берді ы үш мың доллар берген
сол кезде иә курс төмен болды ғой
иә ол кезде жүз елу болды ғой деймін қазір үш мың доллар миллион ғой іхі
қазіргі курспен санасақ жақсы ендеше үзіліс жасайтын уақыт екен сосын жалғастырамыз
сегіз жеті жүз бір нөл алпыс алты алпыс алпыс бір
жарнама қызметінің телефоны
эфирде таңғы шоу
жалғастырайық енді бүгін бізде таңғы шоуда қонақта бейбіт қошқалиев
аха бейбіт аға енді жалпы осы екі мың он тоғызыншы жылдың ы қазан айларында ма бір сіздің киноға түсіп жүргеніңізді көрдік аха
қандай кино қашан шығады әлде ол телехикая болады ма
жоқ кәдімгі кино ыыы ертең жаңағыдай ыыы кинотеатрларда көрсетеді деді
күзде шығады деді бізге сөйтіп айтты іхі ммм қызықты кино енді
позитивті рөл ме сізде әлде
негізі кино енді комедия жанрында менікі иә менікі де позитивті деп айтсақ болады мхм
бірақ енді бір сұхбатта айтыпсыз жаңағындай зұлым адамның рөлін ойнағым келеді деп
сөйтіп айттым ба иә
мүмкін сол уақытта
жоқ неге ойнап қарауға болады ғой бәрі барлық нені ойнауға болады ыыы бірақ енді мен ондай жүз пайыз мықты бір не емеспін актер емеспін мхм мхм
ыыы жай тек әйтеуір армандай береміз ғой мхм
осыдан төрт жыл бұрын неше түрлі жаңалықтар шықты жаңағыдай ой бейбіт қошқалиев кейде европаға немесе ақш қа кетіп қалғысы келеді екен деген сияқты кеше іздеп отырып көрдім
ііі бірақ сұхбаттың түп нұсқасын таба алмадым бірақ ііі төрт бес сайттар сөйтіп жазған екен иә иә
енді бәріміз болады ма сондай ой
бәрінде болады ондай мен ойлаймын көптеген қазақстандықтарда сондай ой бар деп ойлаймын мхм
і бәрі америкаға кеткісі келеді европаға кеткісі келеді жұмыс болып не істесе
визаға тапсырып көрдіңіз бе ы шыны керек тапсырып көрген жоқпын ыыы өте қиын екенін де білемін
қазір дональд трамп оның үстіне қазір иә өте қиын саяси жағы бар экономикалық жаңағыдай тұрғылар бар деген сияқты өте қиын дегенмен де әр адам енді армандауға құқылы
мен мысалы шынында кейде кетіп қалғым келеді
бірақ ыыы ммм енді әр адамның өзінің көңілі толмайтын тұстары болады ғой мхм нені алатын болсаң да
ііі сол үшін менде де сондай өзімнің тұстарым бар мхм
көңіл толмайды деп қалдық қой ақыры екі мың он бесте бес жыл бұрын қазақ эстрадасына шоу жетіспейді деген екенсіз
енді қазір
шоу жақсы бар құдайға шүкір ы дегенмен де әлі де керек қой
дамыту керек ол түсінемін ол да үлкен ақша ол
екі есе сенің қарапайым кәдімгі қазіргі і дворецте жасап жүрген жаңағы республика сарайында жасап жүрген концертіңнен екі есе салу керек мхм
ыыы өйткені оған біздің қазақтың жаңағыдай режиссерлары жетпейді білімдері жетпейді
сол үшін украинада шақыру керек иә міндетті түрде мхм
соңғы осы ернар айдардың концертін көрдіңіз бе жалпы кішкене сол шоу форматта жасалынған
кімнің шоуы қатты ұнады сізге өзіңіз көрген өзіңіз барған
барған жоқпын көрген де жоқпын
ойбой онда сіздің концертіңізге ешкім келмейді ғой онда
біздікіне келмеген біз де бармаймыз деп иә иә
жоқ бір себептермен келмей қаламын бір бірдеңе болып қалады іхі ііі білмеймін бірақ енді сырттай тілекші ниеттеспіз ғой мхм
екі мың он жетіде жаңағындай гастрольдік сапарға шығасыз ба алдағы уақытта деген сияқты сауал қойған екен сол кезде айтыпсыз жаңағындай
мен шықсам енді бір екі үш свет қойып қойып бір гастроль жасағым келмейді деген екенсіз
билеу керексіз бишілермен шығу керексің екі үш свет
жаңағы келген халықтың көңілінен шығу керек ерекше болу керек деген ниеттемін әлі мхм
гастрольге шыққан жоқсыз әлі ондай неде шыққан жоқпын
бірақ амалыңыздың жоғынан
иә бір шығып көрдім иә ы жаңағы дуэт болып шығып жүрдік те мхм
ол ешқандай ерекше жоқ өтеді солай мхм қызық емес
сол үшін сол жаққа
білмеймін
иә жамал апам қартайды деген бар ғой иә
енді олай болмай ақ қойсын енді екі үш жылдан кейін өзгерсін
осы жылы де
құдай қаласа тамаша ән үзіліс сосын жалғастырамыз
таңғы шоу